<hesitation> Maro zagny karazagna hanigny manjary masolo hena i, ra ôhatra oe <hesitation> amin le hanigny nentim-paharazagna, ôhatra zao resaka voamai, iry zarikô regny agnatiny, ery tsiasisa, regny zao azo lazaigny mahasolo hena, de ake koa resaka <hesitation> raha <hesitation> vany, le any fiahagna igny, agnisany le mamôka tavasagna igny ef tsy dia-tsy dia- mifampitaha loatra amin'ny hena ze.